نفضل تكون عندي قدرة اني نداوي اي مرض على اني نتحكم في عقول تاع العباد. ما فماش علاش نتحكمو في اشخاص ولا نحاولو نفرضو رواحنا على اشخاص ونفرضو افكارنا على اشخاص. اما اني انا نداوي اي انسان مريض هادي حاجة ثانية انسان يتمناه. يتمنى انه يكون عنده قدرة بشي شي اي مرض بشي يمحي الحزن على اي انسان اخر. نعاون الطبيب اي نعاون في المريض هادي هي امنية